عشان يجهز فنجان قهوة او كوب قهوة اولا جهز الغلاية وحط فيها مقدار فنجان من الماء، نضيف ملعقة ونص من البن المطحون، اقلب زين قبل ما تحطها على النار لو تحب القهوة بسكر حط كمية تناسبك على البن وخلها على النار واول ما يبدأ يغلي صبة في فنجان